Oh ny- aminakahy aloha, fomba soa anasako tana le mangalaky savony aho na mangalaky lavenoky, la sasako amy savony iny no miaraky amy lavenoky iny tanako iny, la hitako amizay fa malio zay vo mijano aho. La ataniko amizay.